Wéno̱ tsú xu̱wáánꞌ, e̱ste̱e̱ nuni̱ꞌnumijí numuu rí ríꞌkhui̱, ríndo̱o rí khúwée̱ mbóó, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí nuni̱ꞌnumijní xkui̱ rá. Numuu rí nandoo nduyáa̱ ikhii̱n xújnii nambáxuu̱n, khambáxuu̱n ikhii̱ xúꞌkhui̱ rá, jngáa̱ ríꞌkhui̱, ríndo̱o rí ndawaa̱ꞌ mbáá, po nduyámi̱jna̱a̱lí. Jngáa̱ ríndo̱o rí nduyamijnáa̱lí nájmii̱ o̱ nátsúu̱n o̱ nguáthii̱n má khúwé rá, po nadxúu̱n rúꞌ, nuni̱ tsiñúu̱ꞌ, o̱ nundxa̱ꞌjue̱, nundxa̱ꞌjue̱ gíŋúu̱ꞌ mangaa, khamí ríꞌkhui̱ nudraꞌjamijní ríndo̱o rí nduyamijnáa̱lí, gagi khúwée̱ ikhii̱n rúꞌ. Jngáa̱ ríndo̱o rí nduñúu̱ i̱ꞌwíínꞌ xa̱bu̱, xa̱bu̱ xu̱wáánꞌ mbu̱júúꞌ po tsímbáxuu̱n, porke ra̱ꞌkhááꞌ, ra̱khááꞌ mbóó guꞌjúu̱n rá mí. A̱ꞌkhui̱ rí tsímbáxu̱un xu̱wáánꞌ tsúꞌkhui̱, i̱wáá naꞌphu̱mi̱jni̱ ú numuu rí na̱nguá ríꞌkhui̱, na̱nguá iyoo ithamijní iju̱mu̱ꞌ ikhúún rá, por numuu rí ra̱ꞌkhááꞌ mbóó khúwé.